ʻO ka lehua ʻulaʻula ka pua keu a ka uʻi. Ua ʻike pinepine wau i ka lehua ʻulaʻula, ka lehua pūnono nō hoʻi, a iaʻu e noho ana ma Hilo. A, aia nō i ka wao nahele ma Kaʻūmana, ma Mauna Huʻihuʻi hoʻi, ma Kīlauea. A keu a ka uʻi kēia mau pua ʻulaʻula ma muli o ka pūnono o ka lehua.